Azafady angay, seka iangavy mavesatra aminô angay zaho sôde mba mety mi angay anô. Fa iangaviako angay anô i agn mikarakara i kivako io kôa longany mandra-patongavako fa seka misy tany andianako bitika fogna angay zao a.